Juech manayn pues jadun da'a porque juedun ko'om ka taxëp mëdyëj pëyj ti'i dun ujt's a'ay ni'ixpë mëdyëjk y ko'om buxëp tët'spë.